Tiyé wala gnékhé, anga sorogono mokhobé, kébé siré nguéni. Anganti bono, kéni naro frigo gna, kha ayiguéyé nkara, kébé an gari gnagna kho moussrané mokho. kégna yiguééyé linŋéni, passeukeu fo yéy, kéné yey anga tounéy kén nkéné do aga dala frigo ké nokho inta bana frigo ké khalé a séfinté gnani, moussradé kékha ami séfi ana kana kéné ya bagandi kéné linŋé nguéni ay yiguandé linŋondini dinanti kébé angara war frigo nokho angana tiyé moussré <hesitation> gna mousslaré na takhoundi koyé andi tiyé lo <hesitation> frigo na takhoundi na takhoundi koyé angana mousslaré ké bagandi angari soro aaya linŋéni dinanti tiyé kébégue ro frigo passka séfinté gnani.